Tapis boaka karazan-draha tegna maloto de ny tegna mety alognonao ranon-tsavôgno malôha izy de afaka na lera araiky na roa lera ake anao vao malaka izy, kosohinao, borosônao zay izy vao kobagninao de atapinao tsara.